Emyaka nkikumi ninteekateeka nti niinyenda kuba ndyomuhingi w'amaani ninga omutungi w'amaani. Ndiyo nindonda obusente mporampora ahakuba n'ahokutungira n'okuhingira nahabwine. Hatindinzire kugira ngu kunookubona akandi akasente, mbone ahu naatandikira.